Iyaa oushili woovene ouhaupopiwa woko kalunga kapena omunhu ayela ile ayelengeyi ohoo unene moukwatya womunhu ohapopi kwaasho ile otapopi osho eudite ena omakanghameno alyatelela ile afikama kushonumba shongadi itashiti keshe eshi handi popi osho shina okulandulwa ile itashiti kutya keshe osho handi popi osho shili mondjila ile itashiti kutya keshe osho utula moilonga kakele ame oo eshi handi popi opena pefimbo apa handi shipopile shili moushili noshili melandulafano noshapumbwa okukala shashikulwa poo opena yoo efimbo limwe handi kulombwele oshiima ile handi kupula oshiima maala ohandi shikupula ile ohandi shipopi moukwatya ou kutya aaye ngeenge ondapopi oonanghali vokeulu opo aike pena ondjila yange no shili nomwenyo opo ndikafike oku ndina okuya opo aike pena ondjila yange noshili nomwenyo opo ndikafike oku ndina okuya kakele nena ngeenge onda popipo dili mondjila dayuka ita ndipitipo ndee ngenge ondatulapo oshivando ndee handi vandekepo ngeenge ondatulapo efano ndee handi fanekepo ngeenge odakufapo endangalati eli ndee hatulapo eeli lafa lilingaha opo aike ndina okupitila nosha yela kutya aalushe omunhu nande ngoo nande ngoo nakale tapopi yayuka Hakeshe eshi tapopi oshili mondjila oshina ouyuuki kakele shimwe yoo ohadulu okutulapo teshi tulilepo onomena wina moukwatya oo wokutya kutya ngeenge ondati kutya aaye ame aame joseph ya nakaliwa aanhu nena otaadulu okukala vamangululangge shaashi joeseph ya nakaliwa okwa shiivika nawa ohatilika maala ngeenge ondati kutya aame abraham ya nghililewanga, aaye ita ndeefelwa shaashi fyee otushiivikile oumbudi notakuti kutya aaye oo ombudi moshili shoovene onghee ina mumweefa noshaala kutya opena nee mukwatya omo twiihange uli una okupyopya oyo yeeli mondjila opo umone emanguluko opena muukwatya aamu tokihanga uli una okupitila opo ondjila yoye ikale yapalwa opena nee apa una oku kala waninga eendaka dihapu eendaka una okukala wedininga dishona eendaka una oku kala wedituma komesho una okuduukifa momunghulo una okuduukifa natango ile umwe otati nokuli kutya totulamo nokuli ongela yoyo yokonima ile ongela onivali opo aike upewa omavatelo oo tokongo shaashi omunhu oo tohange okuna oukwatya wayoolokafana kwoove umwe kehole oshili umwe okuhole oshili umwe okuhole oipupulu umwe kehole oipupulu noshayela kutya ouna nee okumutala kutya omunhu ou eshi handiya puye okuhole shonumba shongadi iyee okeye paife mboli opo apenge omeva Anditi kutya ondahala onamunate yee otati kutya aaye kakuna onamunate omuna ashike omeva shayela kutya ngaho owemulombwela shimwe osho inohala yee tekuoe eshi wahala noo ota shikupe nee kutya oshili haalushe ilipo yoo oshili efimbo limwe nayo alushe opo ili. haalushe ilipo yoo oshili efimbo alishe opo ili ngonghee ohailongifwa apa papatuluka nale naapa ina papatuluka ohapalongifwa yoo oshili kakele opena pamwe una oku kala inolngifa oshili opo ukale wamona emanguluko loshiima shili ngaho